Nikiririniwe hiya hiya vughonu, hiya hiya vughonu kijiji cha masumbeni kitongoji cha <hesitation> kadengere lakini fugheke na vathathi weru wosheho. Wikeho muda woshe mpaka ikafikia hatua fukaleha, na vathathi weru vo vakafolesha, wakafusomesha wakafuimarisha ki- ki- imani kidini nafugheufo vakristu mpaka luvahalifu vakristu na phowaghenda kanisani kama kawaida kwenda kanisani vipindi vyoshe vya kanisa kwashiriki. Na fukihandu hamwi nakuru ni masombeni na uwihina sekondari ya minjaho fukehaya miringa ichwe haya kweru. Haghire shida hata ya mringa haghire shida ya kindo chochose ho mpaka luva fokehaya kwemikweru.